الحياة إلها متطلباتها ، وخلينى أحكى نصيحة قديمة: حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب ، أعتقد إنى لو انا عندى شى دخل ثابت من محل ثانى بختارالوظيفة اللى بحبها ، لكن لو أنى بعتمد بشكل أساسى على هاى الوظيفة راح أختار طبعا الراتب الأعلى.